Raha fotifoty rey aloha lafa miharatsy, atako tsy de ilà loatsy raha rey. Fa mino avao zany zaho ty ilà azy la ohatsy ka lava loatsy zany volo reny na be maro, raha iny zany manamoramor fiharata iny zany raha fotifoty rey sady manalamalama holitsy. Moramora avao zany sady tsy tsy tsy maranidranitsy ty volovolo laha tratriny.